مملکتونه لکه ایالات متحده، افغانستان، پاکستان، زمبابوې، نیپال، جاپان، ا، ا، تاجکستان، ازبکستان، روسیه ، انګلستان، هالند، پولند، ا، م، مالیزیا، اندونزیا، فلپین، ا، ی او داسې نور.